Jélⱥ re lún kö’ ekiee’ e ´ná’ ere jmⱥⱥ ra ere lýna kadsaa ná ú, lanⱥⱥ <noise> júu e lǿ jé jnⱥⱥ yⱥ’ ná ere jmⱥⱥ ra ejö ú kí re lɇ jö exa jóo’ relí dse té’n ná ú, xⱥ jé jiⱥ’ re lí’ ná o xⱥ jé jiⱥ’ re kiⱥⱥná kö’, lanⱥⱥ ú jö e juⱥ’ e kuɇɇ jná fí e juⱥ’ e xí re lí juó’ ere jmⱥⱥ ra ejö, jö jná jö ajia’ ró’ ere juá’n jö e ä’ erelí lajy kö’ jö kï la’ jö dsa mýy guíi bá jná jö dse té’ dse éna, lǿra lajy eajia’ dxǿ kadxá tⱥⱥ’ ú mare ti dxá <noise> xi la my dsokiǿ’ lajy e lýna o lajy e nǿǿrá o lajy e jmⱥⱥ ra kö’ ajia’ úe’ná ere jmⱥⱥ lajy e ngyy jélⱥ jötu lýna jná ajia’ ú erelí e lajy ro’, relí ro’ ú jö eka juý ‘nɇɇ’ ú.